Nti sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ nnwom so a, nnwom ne te sɛ abasɛm no a. Deɛ ɔdi kan, ɔwɔ sɛ wotena ase hu nsɛmfua ahodoɔ a, wode bɛdi dwuma. Ɔwɔ sɛ wohu deɛ wɔɔtwerɛ nnwom ne afa ho. Ɔwɔ sɛ wohu nnwom korɔ a wobɛtwerɛ. Sɛ ɔyɛ Nyame nnwom anaa ɔyɛ adadaam, anaa ɔyɛ abɛɛfo nnwom ne bi a nti ɔwɔ sɛ ne nyinaa wotena ase hu nnwom korɔ a wopɛ sɛ wotwerɛ. Ne afei so, nsɛm a wode bɛdi dwuma sɛ ebia wode kasakoa, wode mmɛ bi anaasɛ abɛɛfo kasa ne bɛtwerɛ nnwom no nti ɔwɔ sɛ wotena ase hyehyɛ wo nsɛm no ma ne sisi so. Ɔwɔ sɛ wopɛ bi wɔ hɔ a, wotwerɛ ne ɔnkɔ yie a wobɛtim de ama no ama ɔno so akyerɛ n’adwene wɔ ho. Ɔwɔ sɛ, wohu nsɛm a wode bɛkeka abom ama wo nnwom no adi mu nti wopɛ sɛ wotwerɛ nnwom a, ɔwɔ sɛ wotim tena ase yɛ nhyehyɛeɛ yi nyinaa ne wohu wo nkurofoɔ korɔ a wɔɔtwerɛ nnwom no afa ho sɛ wɔɔtwerɛ nnwom no ama mmabunu, wɔɔtwerɛ ama mmasiriwa wɔɔtwerɛ aama mmɔfra a, yɛawo wɔn anaa wɔɔtwerɛ aama nkɔkora ne mmerewa. Ne nyinaa ɔwɔ sɛ wohu.